أول شي لازم أفكر فيه هو كيف أعيش؟ يعني لازم ألاجي مكان آمن وأكل وشرب ويمكن أتعلم كيف اصطاد أو أجمع ثمار، ولازم يتعلم لغة الناس اللي هناك عشان أجدر أفهمهم وأتفاهم معاهم، يعني أحاول ألبس زيهم وأتكلم مثلهم عشان ما حد يشك فيني، ممكن أساعد الناس في شغلات بسيطة زي الزراعة أو الصيد، بس بهدوء وبحذر.